Wo mu tooňaa le ti. Ooo <hesitation> futuo. ate mu kuu le ti muŋ ye a loŋ niŋ a dunta, a ňanta ke la le fo janniŋ ali be i bandii la baluo la. Woto futuo, waatoolu le le be a la. Janniŋ tuma. nbe ntuma, tuma koolaa. janniŋ tuma. janniŋ kuu ka sii. nbe ntuma, waatoo fele a siita. tuma koolaa, saayiŋ waatoo doo tanbita le. Woto. komi ňiŋ sotota duniyaa bee le kono. Nuŋ to aa haŋ kayi, janniŋ i be musoo futuu la. musoo, keo, i ňanta a loŋ na le i bi taa daamiŋ. Kaatu ko muŋ ne yaŋ na, i bi taa la daamiŋ i ye a loŋ ne ko saayiŋ i bi taa la wo le to, i ye tu jee hayituŋ. Woto janniŋ i be duŋ na wo to. i ňanta a loŋ na le. Fo i si a loŋ fo nbi taaňiŋ sii siidulaa muŋ to. nna, nbe sii noo la jee le. Esiko a dulaa a, a keta, a be ke la nte ye baluu dulaa kendoo ti le. Esiko a la dulaa, a taata koleyaa ňaa woo ňaa. nbe nmuňa noo la a kono le. esiko a, a dulaa. a taata ke ňaa woo ňaa ňaama. Huŋ, nbe kalaŋ ňaa doolu soto la le. munnu se a tinna nŋa sii noo a koto. Iyoo, wo ye a tinna, ee, i ka a juubee le, janniŋ i be duŋ na jee. Aniŋ fanaŋ, futuo. o fanna jamaa lelu le be a la. I ko, niŋ i be futuu la, i ye futuu i diiyaanna moo ye. I diiyaanna moo. i ye futuu wo ye, wo le beteyaata. Niŋ i futuuta i diiyaana moo ye. ate, a la kuo diiyaata i ye. ate hani a si naa kuu ke i la, komi ate la kuo diiyaata i ye, i be se, i be a la kuo muta noo la, i ye a kalamuta. O, kaatu, huŋ, moo la kuo ye diiyaa i ye, wo le ka tinna i ye tara a la kuo to. Bari, oo, niŋ doroŋ ko, danko futuo, hani. Niŋ luŋ miŋ na, wo, ali ka muŋ ke, niŋ luŋ miŋ na wo banta jee, futuo te kontiniyee noo la. I ye a kalamuta. Kaatu, oo, keo niŋ musoo la ňoŋ meeyaa bi jee le. Bari wo ňoŋ meeyaa. mu waati kuntoolu le ti. Niŋ i taata fanaŋ ňoŋ meeyaa taata fo i dalita a la, a muka ke i ňaa koto feŋ ti. Bari, niŋ moo yiroo, i lafita moo yiroo la, i ye moo kanu, a ka a tinna le, ali ka i muňa noo ňoŋ ye. A ka a tinna le Ali ka maakoyiroo ke noo xoŋ le, a ka a tinna le lai ka baloo faa ka ňoŋ ňoŋ ye le. A be a, a ka tinna le. ali ka ňoŋ meeyaa le fanaŋ. Wo leyaŋ na moo. ali a dii moo la muŋ ye a loŋ ne ko a lafita muŋ na. Moo, ali moo fuloolu dii muŋ na, muunu ye a loŋ ne ko i lafita ňoŋ na. Futuo, a ka, a ka korosi le, janniŋ i be duŋ na jee. Futuo, a ka kisi kisi le, janniŋ i be duŋ na jee. Futuo, i ka a ňoŋ futuo le jiibee le janniŋ ite be duŋ na ifaŋo la futuo to. Futuo, janniŋ i be duŋ na jee, a ňoŋ futuolu munnu be keeriŋ. wolu foloo jiibee, janniŋ ite faŋo be duŋ na jee to. Woto, futuo ka juubee le, a ka korosi le. a ka kisi kisi le janniŋ a tuma. Wo le ka a tinna niŋ a tu ma siita. i ka a loŋ i be a ke la ňaamiŋ na, aloori nŋa wo le soto jee to, aduŋ lisilaamoo fanaŋ muŋ ye a loŋ ne ko ndenta a la. a ko, moo dii moo la munnu lafita ňoŋ na. Lisilaamoo ye wo le fo. Ntelu be, ntelu be wo lisilaamu diinoo le kono. Lisilaamoo ko moo dii moo la muŋ ye a loŋ ne ko, ka a fo ko i lafita ňoŋ na. Lisilaamoo naata a fo koteke fanaŋ. o, niŋ i be moo dii, a la wuluulaalu ye loo. parisiko wuluulaa, niŋ moo mee, moo maŋ futa sanjoo doo to, a maŋ bala kuliyaa foloo Kuo doo bi jee a maŋ a loŋ, bari a wuluulaa ye a loŋ ne. Wo leyaŋ na i ko wuluulaa, wo le ňanta i diŋo dii la, lisilaamoo la fannaa, lisilamoo ye, a ye kuu je, jamaa baa fanaŋ daŋ wo to le. Parisiko, o, o lisilaamoo ye a asisitanaa loŋ ne, lisilaamu, a ye a loŋ ne ko moo ňanta a diŋo asisitee la le janniŋ a ka futa a laasi do la matiritee, wo ye a tinna i, ilee kondisiyonee ko ňiŋ ne ňanta ke la, ko musoo, a siita le. a balookuliyaata le saayiŋ. I ye wo kondisiyoŋ foloo jiibee, kaatu niŋ wonteŋ, i ka a barama le. Fulanjaŋo, fo i be a sanba la muŋ kono. i xanta a kaccaandi la a la le.ňiŋ noŋ futuo ti. Sabanjaŋo, a dii moo la, a ye muŋ je, a lafita a la. Wolaŋ na foloto moolu. i ka a fo le keo, taa i barinmaa kaarii yaa. I ye oŋ muwaa ki jee. I ye turuwaa muwaa ki jee. puruko i lafita musoo muŋ na, a se i korosi noo, a ye i je, a ye lafi i la, janniŋ i be a ňiniŋ na. Wo waatoolu la futuu sitoo a ka taa le sanji kiliŋ, sanji fula, sanji saba, wo bee i be a ňiniŋo la, a maŋ baŋ, a maŋ sitinoo foloo. Donku, wo lonta, aduŋ wo le fanaŋ beteyaata, huŋ